Zogat çë njoh jan per esempiu pallumbi, njoh kukun, njoh qiftin, njoh kallandriqet o na i thomi midhema dallandrishet, shqiponjat.